<hesitation> Fômba fandrahoana akôho izy malô misy lay ataovagna rano reny, disy lay atao saosy. Lay saosy zao matetiky izy vôalohany ankalemena alôha ,dia ampandevezina rano, vao mafana tsara be rano igny ,vo-malemilemy izy ,de alina amin'izay ndraiky magnano menaka dia avarignao tômaty, igny amin'izay masaka tsara le tômaty dia avarina amin'izay ilay akoho masaka avy tamin'ny ragno mafana igny de amin'izay fotoana mahazo ilay hoe akôho saosy.